Alura fas part d'la cieza valdeiza e alura <hesitation> i dunu 'd soldi üna volta a l'ani për giüté le persun-e ch'al an dë dificultà ecunomiche e për paghé ël travai dël pastur e për paghé d'autre coze ch'a servu a la cieza